कंप्यूटर कउनो भी जानकारी डाटा अथवा फाइल के रूप में अपने अंदर लगल। मदर बोर्ड में स्थित स्टोरेज नाम के जगह में रखेला जहाँ पर ऊ जानकारी सुरक्षित रहेला और समय पर काम आवेले।